لا والله خذ المفتاح وخليلي الهاتف. الهاتف صار جزء من حياتنا اليومية ها الجوال مافيش غني عنة ، فيه معلومات فيه صور. إذا ضيعت المفاتيح تقدر تروح علي جارك ولا صديقك .أما تفقد الهاتف يعني إنك تضيع كل تفاصيل حياتك ، تكون قلق تعيش في قلق المفاتيح سهل تستبدلها. أما الهاتف يحتاج وقت ،يحتاج جهد ،تسترجع البيانات تسترجع المعلومات الخيار واظح مافيش-مافيش مقارنة.